<noise> De le machine lamasigny fanasana l'assiette ndraiky, <hesitation> oe <hesitation> alaina alôha ilay izy karaha kare foagna, ilay fi-fitaovagna zagny ilay raha karaha le kare regny izy, de sôkafina si-sontoniny ilay tamiagnany, avy eo avarina akany alahatra tsara l'assiette, dia izy voalahatra tsara araraka amin'iizay ilay ranon-tsavony magnadio azy, de igny amin'izay oh misy pression-na ragno mafy be agnatiny ako, dia igny amzay mahatonga azy magnadio.